Si për mi al e 'na coza giüsta andé a l'üniversità perché ün al aprufundis i stüdi ch'al a gia fait e cuindi a pöl pöl andé avanti e pöi dopu truvé ün travai mei che mach cun ël diploma d'la scola